Nochichiuah, nomistouh, noo, chichichimitl, neh niquilnamiqui pos nochi, nochi nichcahqui itich, itch, ni pl itch nic- niman niquintzahtzilia ua uitzeh icah naha, niquintlamaca, tlahtlacuah, ua bitzeh nochi icah naha, mistute nuyihqui niquimaca masqui, memetimeh niquimaca tlahtlacuah, ua amo tictusqueh que amo tlahtlacuah quiemah tlahtlacuah nnecah pues notlahca cateh, nochi, nochi noyulcauah niquimpia, nopitzouah, noyiqui niquintlamaca, niquimutliltya, noso en veces niquincauteua nochivohua noyihqui niquintlamaca niquimutliltiya, nicomoncuilia sacatl, tlahtlacuah ua pos ihquiu nipano nochi tunali niquinbicatinimeh, ua pos sa ihcu niquimpia nochivohua, u cu enveces becerro cuaconeh, noyihqui nocubia, nocucubehua uan niquintlamaca, niquimotlaltia, niquimoncuilia sacatl tlahtlacuah, uan nichichivo noyihqui, o sequimontocatinimi noyihqui nocaballohua, en veces niquimpia nocaballohua noyihqui, nictlamaca, nicotliltia, nicomoncuilia sacatl, niquintlamaca uan nochi niquimaca ino, pues yehua tlahtlacua. Nochi noyulcauah niquimpia, chichicuconeh noyihqui niquimpia chichicoconeh noyehqui, niquehilpia inontzin porque amo quinequi quinchichitis ua, ua inantzi quinchichitia porque niquehilpia porque nima amo quinic amo quinequi quinchichites ipilua, ua naha nic niquehilpia para quinchichitia ipilua, ua ino chichilamatuto porque nima matlaquihtzoma, ua amo nicniqui matlaquihtzoma cu mejor niquehilpia, ihilpiticateh, um.